Inum nu me mi mon mi uwi omovram omovravu nu owey omojahine owey movaja ajahine ovey odiade owey okiminewolmunu iyinum owey motatovu owey mo ta asweva owey mota tovu owey mo ta asweva oway mota aswaysay marmomo aswegben donu unyenis onwunene donu mukru kimune shre udiande udiande uboyo krese iyimunu ikperokuna owey moya kotinum inyan abua arar mida adu ewey ikponoknu ovay mu okpene okun nyo movram mova ja moyaw unwudu mosisemuto moyena mna ode ovramuo mebine okum mevoja kom? Ovramuo mivonu mi va jan miganware nyan inwifiwon mu uvay me mamomo inwifwom mu uvary me mamomo inwifwom ijakume mitashirehire oyino dow uoramu tenuminyan mukiemo eni mejahine tenu minyan kienyi do ma adu faram odaowolem ivom uvay komo muyaw osenekem kie moyaw omavahine mo kue nunu womudukomamu ona owerjinu mebine meva ja ubokume oho nu mivon ovrane mivo jan koyikpenu oyinu omovram ovrame mivojan koyikpenu oyinu omovran baw ivom ekenyo ubua imivram abo enu inwiadu esom nu usi enu etan inum nahine

Nu igorigenamoso inina enwejato eniekru nyande ufanya eniabo kunu abomenyena ona akpeshieva nu eni ejahnete owey ka omayiotuneni okumedukomam odoy duko keni inway osnomo onomo omaswene man ina mu iwole inaminole nunueni ejahinen miswenetemanu omosi nu ovrom evlanya mekona kpeindo inwi asweyme as akpeshieva nanu eni ejabeyo eniema kon ovu omanuovu eniemavlany ka ovu emakwe ekwe kikar okie orubo utomokur miderimanu oyio oyin utany nwome okunu ubi aswey okpernenimamu omosiyo onyan gendiomamuwom okie omnavranuyo omavramyo okru nyanke oshireke okue omosiyo oyo uboneni abokumu eva menyena mu uwanerie ekwe omo ovlayn omo ovu okpete ovu ovu okwekwe dier okie orubo and asweyoyo iyomeniekrume mahinese imoneni inwiboyo krese mikperi imoneni dom dom imivronuyo ohonu ubao megura ejahine ndo ohonu ubaw ehile inuasu baw medome omosu do eyaw unwudu esiemubo oyioweynuekotumanoweye no yin nu omavran oshre meta baw enyan imosievu nu meya ndo eyin oknu meyikotuebun omavranuyo imviromiwu ekruyin abamene ekenyewey Ena onyanu uko ona onyan ikpoki ona onyan ude ararayoyo ewenu arararnu ivraneru megena ikpe okumu mejanboyo utomoknu ude araranyo iyinu ararar nu inwonekiewei inwifwon manwane domo omosi nu onyanu ikpoki ndo ivon ufango unon man inirifwon inokuwo ikpokiyo unwane sisekuwo inwifwon enyan ivraniwunu edomon nnosi ndo awiye ma- a awiye awiye do omosi ovekubawte oyokurote evu emon omosioma a wikiovu wikiva ederiaviorereomosiyoka ina iyin inyan ararar nu ivomgbora mikie ukpohi ivromnu edomote boyokrese owenu inuasu itule okune modomu do ikpenokemu oyi moyaw inundunow mosiemuto ikpenokunu oyi moderimanu ina mimenen ndo iyinuinumnu ude minwame yaw ububoma mikme momo ina mumenen iyinu ikuru yaw dukune mikune utomoknu ubonu ovaden ekunesinow oyobonu owey omese mekunesi unwane di idiomwo then udokomanu ina iyi inum mukimine nyana oneynojahnete do derimanu udomiyo oyin udomu ukimine yokuromumo udiando de udiande oknu imuayineni